Eoa zareo Italia bôka na italiana io zareo tia resaka paty, karaha reny mety amindreo, bakeo reo tia resaka <noise> pardon, pizza io reo tia pizza, resaka à basen'ny resaka céréales reny zany e, ireny izany matière première andreo anamboarana karakaraha reny zany, zany raha tian'izy ireo italien reo.